चीन क संस्कृति हजारौं साल पुरानी छै। यहां क मुख्य परंपरा म कन्फ्यूशियनिज्म और ताओइज्म का प्रभाव दिखदु। चाय और नूडल्स यहां क मशहूर व्यंजन छन। चीनी नववर्ष क त्योहार खूब धूमधाम स मनौलु। कला म पेंटिंग, कैलीग्राफी और चीनी मार्शल आर्ट प्रसिद्ध छन। चीन क ड्रैगन डांस और लैंटर्न फेस्टिवल दुनु खास होलु। परंपरागत कपड़े, जैसे चीपाओ, और प्राचीन इमारत, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यहां क पहचान छन।